هو، دا د انسانانو د بقا لپاره مهم ګڼل کېږي. ځمکه محدودې سرچینې لري. که فضا ته لاړ شو، ممکن نوې منابع پیدا کړو. ساینسپوهان مریخ ته د تګ هڅه کوي. خو دا ډېر خلګ او لګښت، وخت او ټېکنالوژي غواړي. دا کار باید د انسان د ښېګڼې لپاره وي. ناسم استعمار به شخړې پیدا کړي